आजकल की तेज रफ्तार वाली दुनिया मां काम और व्यक्तिगत जीवन कु संतुलन बनोनू बहुत जरूरी छ। जरूरी काम की जु लिस्ट बाणोंनू और पहली ऊं पर ध्यान दे नू, फिर परिवार और दोस्तो सी बात कनु और उनकी जरूरत के समझनू बहुत जरूरी छ। ये सी जु छ हमरू और हमारा साथ रहन वालो कु स्वास्थ्य और हमारु स्वास्थ्य, हमारू शारीरिक जीवन और मानसिक जीवन जु है स्वस्थ रहलू।